E jú jmíií, xa ï e re lí fó’ re éra ju jmíi, xá ï e ajia’ relí fó’ re éra jú jmíi, re ɇn la jy ï e xa: ï llóo, ï tⱥⱥ, ïn ree’, ï nää, i nüü, la kú ï nüü jö, xa nüü uɇ’n, xa nüü uán kö, ï juo, ï my dxáá’ kié’ güií, ï la kú ï öö’ Kö’, Ï cafee kö’, ï morado fá’ dsa, la’ xin tá’ e re fáá’ra jö e jia’ re lí fó’ e re lóra ju jmíi, ki kie’ xaba, la ku tá’ e my ɇn xé’n jö re lí fó’ re éra ju jmíi ba ejö.